Ny legioma dia dia ohatra hoe herinandro eo no afaka tehirizina ao anaty vata fampangatsiahana fa raha mivoaka aty ivelany kosa izy dia eo amin'ny roa na telo andro eo ihany izy no azo tehirizina dia mety ho simba dia mila te- hoaninao ao anatin'izay fotoana izay ihany zany no azo ampiasaina an'azy.